Aikua vaera amogana misi va kirai rai ko amo gasta va jaeko, añovatu ta, amoanota ta, aikuatia ta ko mopeti tupapire mbae mbae re ko eh ayapota kua, aekita kua, aguata kua jare oupiti vaera seve